Rideau koa zany, f- karazany pôzin-tsagno sady <hesitation> manako koa zany mba tsy hitan'olo directa raha ataonao agnaty tragno ao laha sagnatria misy raha ataonao ao mbo tsy mba misy an'igny zany zay vao <hesitation> zay vao raha ataonao gny hitan'olo baka ambadiky agny.